Ñaꞌg uyowná ti ngid este ugëtná ngid <hesitation> uyuꞌnn mbiná man <hesitation> uzolná gi, uzobná man lo gi uyey man komo ti or, uguná kwlandr lo lo kald, uguná x̱ich, uguná este midzngid, uguná zëd gana lëꞌná uyowu.